فكرة ال <hesitation> التسامح وقبول الآخر ، يعني أنا كنت لسه برضه <hesitation> بذاكر حاجة من يومين ، حاجة دينية ، من أهم الأحاديس في الدين عندنا هي من حسن اسنام- اسلام المرء تركه مالا يعنيه ، فحاسه إن دي قيمة مهمة جدا لازم كله يتعلمها